Siz oxirgi paytlarda juda ko'p ishladingiz. Siz o'zingizni sog'ligingizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Agar shu tariqa ketsangiz, sog'ligingizda albatda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. To'g'ri, sizning natijalaringiz yaxshi natijalarni olib kelmoqda va bu yaxshi natijalarga albatda siz loyiqsiz. Lekin shu qatorda, sog'lig'ingizga ham beetibor bo'lmang. Yaxshilab dam oling. Siz bunga loyiqsiz.